L'oceanu que mos cai paquí es el Atlánticu i es el que se cruzarun los nuestrus antepassaus en cata la groria, güenu, o en cata del oru. El Hernán Cortés, qu'era de paquí, se cruzó l'Atlánticu enos tiempus aquellus que s'echavan tres mesis en el barcu. Total ná. Cómu devía d'andal la cosa paquí pa queá-lu tó patrás i dil palas Américas. Essu i tolas fantesías que llevavan ena caneça, que muchus delos nombris d'América d'ogañu sonin de novelas fantesiosas d'essi tiempu. Las Amazonas, la California i tous essus nombris.